E ley finatawa danmarke kerciengaku protestan hen dun ɓuri heɗe ton semɓe, ndenon heɓe poni worɓe e rewɓe sanne. Ɗun waɗi leydi maɓɓe ndii, banngal sariya muuɗun ana wiyee ana tekki. Maa duu jogiiɓe jaadiral. <hesitation> Rewɓe huurɓe fu ana njeeɓoo wonde ɗun. <hesitation> Ɗun nii ɗoni ko neɗɗo anndi e maɓɓe.